जंगल ल पैदल पार करे बर। कुछ कुछ आवश्यक सामग्री लगेल जैसे कि टॉर्च पानी बोतल। या डंडा जेकर से हमन अपन सुरक्षा कर सकत ही जंगली जानवर से। और अच्छा से जूता और कपड़ा पहनना चाही समान ल। अच्छा से रखना चाही और भारी समान नहीं रखना चाही। जूता भी अच्छा क्वालिटी के पहनना चाही।